Oshxonani qanday tartibga keltirishga keladigan bo'lsak, demak oshxonaga dastlab stol va stullar, bundan tashqari, o'rtacha kattalikda mebel qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki har bir tokchaga kerakli narsalarni joylashtirish uchun. Misol uchun, bir tokchaga, <hesitation> tarelkalarni qo'ysak, keyingi tokchaga qoshiq, vilka va pichoqlarni qo'yish kerak bo'ladi. Undan tashqari, kattaroq o'lchamdagi kosalar va choy ichadigan kosalarni ham yana bitta joyga qo'ysak bo'ladi.